اشوف انو كلش مهم كل الي يكدرون ينتخبون عندهم حق الأنخاب اي- ينتخبون اي هذا من حقهم وو ايي- و من اولويات كل شخص داخل بلمجتمع لأن اني الي الحق اني اختار الشخص الي حيكون مسؤول عليا داخل اقليمي او داخل بلدي او داخل مجتمعي.